کورني څاروي د کورنۍ غړيو ته ورته وي. دوی نه یوازې ساتنې او مراقبت ته اړتیا لري، بلکې سړي ته د خوښۍ او امنیت احساس هم ورکوي. د څارويو ساتل یو ښه تمرین دی چې د مسئولیت، باور او محبت درس ورکوي. خو د څارویو ساتل اضافي لګښتونه او وخت نیسي، چې باید د کورنۍ شرایطو سره سم وي.